Ogni armalu havi lu so locu, lu locu dunni trova lu so adattamentu. Puru li crapi di nivi rispunninu a stu tipu di cumpurtamentu e si mòvinu puru 'n capu li tirreni a pinninu comu si fussiru 'n chianura. Pi iddi è comu vìviri acqua frisca. Nun sugnu affirratu 'n capu a st'argumentu, lu ripetu arrè, ma capisciu chi ogni essiri viventi di lu munnu trova sempri lu so locu ncantatu.